Mi njeyataa nder leydi leƴƴi, so tawii miɗo waawde, Ngam miɗo njeyata njangol goɗɗo waɗata. Nder leydi leƴƴi, Miɗo waɗataa waawde heɓde nguurndam e koɗɗe waɗata wonde to nooneeji ɗiɗɗi.